﻿ <noise> Jaana ta gha biya p’iyatina jaani ga taba wa p’aya, to C’aC’alwi Sai ta <hesitation> tsiga khib, komi bu wu wu ndaka U'mai, ghan wa kwa khin jaani kayana’a,. To babu wuyani bu wu ndaka p’au, amma wa p’aya, to C’aC’alwi andaka <hesitation> andaka tsiga gha gha wa Lai komi bu wu ndaka U'mai, Sai khin jaana ghan babu jana, babu wi yani bu wu ndaka ƙiltha ɗi C’aC’alwi wa p’usi caɗi gabaɗaya ɗin yani bu ma ndaka ma U’mma, ghani ma ndaka cinau ɗafaya, ma ndaka cina shinkafai, ma ndaka cina masarana to caba ɗin yani bu ma ndaka U’mma Sai khin jana ghun ba jana babu cana, Caniga taba wuyana, ma Lthaɗi caba ma p’a wuyani bu ma tau khin Wulthughuma, ɗingha Subana wuyan ma Calthin ya tau, Wuyanga mu Calthin ma ya ndaka ƙasin yaɗa lau, to kirau, amma wa p’u jana babu wi wuyani bu wu ndaka U'mau ɗi ghamasi wa p’u dai jaana Wulthina. ﻿Wu ndaka Pulthin ya ndaka ɗi makarantai <hesitation> pulusin jaansin, wu ndaka U’mma rijisti wi ya U’mma ɗi makarantai, komi da komiya hyi nasin, wa p’u jaani ga, jaana ta ʒhawi Layiwi C’aC’alwi ma wa kuʒa wi ba a,a, na yan nginunu, babu wi wuyan ɗahyi, to, wuna jaana, ta biya p’iyati layin ghani kwa we'e babu jaana to babu wi hankal Sinna ta p’a ta tsiga khib va na a-a p’i jaana, to ma p’u jaana taba ma p’au ma cina yani bu ma sau, taba rakena, ma p’aya mu ca kurɗina ya-ya faka yaniya Lthaɗamu cani iyu burmuta, ya buranuta jana taba ma kayana kowini ɗi C’aC’alasi taba ma ʒhi cimar, taba ma rakau, ghani kwa we-e, to in ba jana babu cana t’ivani ga kayana’aa ko ani ba wa khin cici ghani ca nawi ghan kwa khin jana, wa zhalthi wali ba U’mma tana, U’mmau tari ma Sai ca ɗu ba, mun ghi ndaka U’mma turi ma Sai ca ɗu ba, Mun ghi ndaka U’mma shaɗi cani ni Uinahyani tabu nginnuni ɗu wa ɗalthi ʒhewali to shike nan sai ca ɗu va a,a, hi ba wayu, amma ghan wa khin jaana, jaani ta biya u'u'sina Sai wa naha tughu. ﻿Cu Un daban khin komiya wu ndaka u'mau, ma naha wa p’a-wa-wuyanu ɗin kayana ghani ba jaana, to babu kayana Lthaɗai, mun kayana can naɗi-niɗi ranina, mun a sapan ni ta diɗan wi Lokacina, Ma fakhi ma cinau ɓak ma fakhi ma p’au, mun kayana mun cani nan ni raa, wuna muna U’mma un <hesitation> pawai pawi ci ga gha ban ba ghi ƙiniya, to tumaƙi ko awai ko ghirwai, to muna p’a jaani tighi mun ƙina kabi wi mbanai muna ƙina ti Wulthin uniform bu ya ba ɗi makarantai, mun dai ƙina wuyan wini ni ƙaamani, masa rivun bu mbanai, babu wi sahyiyi ba a,a. ﻿Wayan C’aC’alani a Vulta, ɗahyita kurɗini bu muna pa’u jaani’i, caba ma p’u jani te’e munu baya <noise> zakkai, munu cau, ti-ti ikilisiyai ikilisiyai cu cina cani ni Ghisshin khin cani, to jaana ta khin wi, babu wi u'jikhin ɗahasi, <noise> ijani ga taba wi ta wuyana.